हम्रे पैंधना कपडा फरक फरक मेरके रहतियाँ । ओहका गुणके अधारमे हम्रे कपडा छुट्याइ सिक्ती । जस्ते कि ठुल कपडा हुइने मोटा मेरके या फेर कटनके पातिर मेरके कपडा । मौषम आउ समय अनुसार हम्रे फरक फरक मेरके कपडा पैधती । जस्ते जाडमे हम्रे मोटा कपडा पैंधी कहलेसे घाम बिचा कटनके पातिर कपडा पैंधती । अइस्तहिं बरखा बिचाा हम्रे वाटर प्रुफ कपडा पैंधती । कपडा वाटर प्रुफ फे रहतियाँ आउ बहुत कपडा वाटर प्रुफ नाई फे रहतियाँ । वाटर प्रुफ कपडा रहलेसे हमके तमाम मेरके फइदा रहता जस्ते वाटर प्रुफ कपडामे पानी नाई छन्ता । हम्रे बरखा बिचा वाटर प्रुफ कपडा पैंधलेसे हमके पानी ति बचाइ सिक्जिता । अइस्तहिं करके वाटर प्रुफ कपडा बलगर फे रहतियाँ आउ पैंधनामे फे आरामदायी फे रहतियाँ । यमने चाहिं सरसफाई कर्ना सजिलो रहता । यहके मजासे धो मिल्ता आउ यी मेरके कपडा बहुउपयोगी फे रहतियाँ ।